अजन् ब्यक्ति जेते बेसनत् प्रए थेके ते ओ सकुमिनि ते ओ किबत <hesitation> थमगिरि थेके ते। अनेजन् ब्यक्ति जेते देखेजे ए ब्यक्ति जेने बेसनत् प्रए किसुर् केतत् ते ओ सिन्दित हसे। किसुर् कोथ सिन्दित कोरि हसे ते ते। गोम्पोजे जेने ए ब्यक्ति किबत देख ते ओ किबत कमर्बबे ते ओ सिन्दित हसे। अरु कुनु बत देख रबे ते ओ देख ते ओ होमोय्सक् बब् होमोय्सक् भोगिसक् लि गोम्पोजे। अरु ते ते अनेजन् ब्यक्ति पसनत् कोरि ले हे ब्यक्ति जेने पुन्पुतेक देख तोक् तोतोदि बोनिबिसरे। अरु हे उतोरोन् बबोलि ओति कोस्तोगर् होइ। अरु ते हे मनजोन् हे मनजोनर् निजर मोनोथै भभि थेके किन्तो अनो हे कोथकिनि ते ओ कोबोलि <hesitation> सेस्तन कोरे ब ते ओलोगत् मैथम् ब हे मैथम् मर्जुबिदि ब ते हे ब्यक्ति जेने ते ओ कोथबुर् बोजबुले सेस्तन कोरे। अरु ते ते हे ब्यक्ति जेने दुजन मजर् के देख होन्घतुर् ब होन्मुखिन् होबोलोगस् होइ परे। छ्हर्जोरि ते मनोहर् भब् थकतु ब मोनर्भितोर् थक भब्लोइ थकतु एक् मनोहर् बबे मनकिखिन् अवस्थ गोलि कोबोरे।